Ya kalo sapu untuk mai hisahalayan pake salahaititina salahait salahait saja imalaloie loie la la pohon la la tau mayang mayang siamnia insalahaitam karoro umlaka jadi salahaisiam imalayetatimalaloto munamai soiikiki inalaee ikisim baru ipoitin baru lasahalitau salahaitiam nikuati. Karna bukan mulai litotonkoa sabloi la pohon la amuitan lalopoe pohon mayan amai la totulen karoro trus ni salahaitamulaka jadi ni prosesam irui lotumun jauh imalanlalee <noise> imalan salahlae ipitaesa taruesa esa taru esa taru esasou imorin rumanam ripinarenla hauhulatinitotonamasinei. Baru imalani liadiam laulan tausalahaiti ya salahaiti siamniakuati salaetauehuam karoro ambisa inataue molusan e tetapni salahaini sapurata barsih, am lutumai jadi inaamne alahaiti karoro pakila tulangla.